Ám̱i ndé ágwọ́ áṉṉaṉg, m̱m̱édiá ṉkṕọ. Se ejọ ochele ṉfiném̱ ṇkpo ami ndíáh́a sá éjo áchélé áḍe. afele, afélé áḍe eṇuk ebok ke usun. am̱i m̱m̱ah. Afele nko̱n afele ke ntan. iko mbanàm eko ánye ké <hesitation> Ik’od elijéd, ejiok ėsin m̱ṃon, eben anye elo̱n, etim ntuen esin, esin áwú, esin unam-ebok. afele ade ke usun áfono̱, ami nun dia. nte agwo̱ annang, nsadehe m̱m̱ese. mma idia ké ejo áma achele ntele mmon. átọde ngẃo nká sé ngẃo nká, ntẹ agwọ. annang. afele ámi ntahá iko mbahami ṇkámá ṉkáli ṇdiá aṇye ádẹdẹ